<hesitation> la k'uxulwa'ak ke pues han wila' ke mas k'ih tz'aaq por ejemplo je' tii re' la caldo de marisco ke hoj mayaj qak'ux ta ru'uum la tz'aaq va ke nrik'am ka k'ih meeya re'ee qa'mood nkorpiira pues nloq'ra lo ke es la top lo ke es la kar lo ke es la re'ee la mook' y la kotaq chub' rik'am ar ka reh nakorpiim y rajaam k'ih re'eh reh tiempo reh nrik'amam aka reh nakorpiim lo ke es reh naa rik'am ar ka ha' reh nakorpiim la loo ke es la k'uxb'al loo' y ke k'ih tz'aaq n'ila ru'uum naloq'om onteera lo ke rik'am ka si rik'am ka onteera lo ke es je' la chikop taqee' la niq'ar tii pa la kar la top la mook' y re'ee pues re' re' la han niwila' ke mas k'ih tz'aaq wila cha ar je' la <hesitation> lo ke es la ak'ach la ak'ach ro'na pues kaaracha ar ta' taqee' va y reh nakorpii pues wila k'eh mood reh nakopiim la ak'ach rajaam nasik'im lado reh reh pues nak'uxum y reh suq chila